Pues de pu larut kauk lanu'u jay cuando kua majau la'ey latun pus badiut y cuando mut pus kujui ratu'ut pero cuando badiut y jiuk kixiap rama jay nda naru que kiñiu que cuando badiut jay rajui bumang natsu'ut l'et per si jiuk kiyiajau juy ba'u porque mientas jiuk kixip que no kja ndutsajau likiajam kua latsu pus juy bau pero si mut kua lanjiep mi'ia lo que juy jay bumang pus kujuy si jay butsu'u nda le y kujuy kua latuju'u latsaja y de najuy li larut pu rajuik nip mba'aut rajuik nipep kua manatsejep rajuik peuk se ba'em pero lichajaun cuando rajuik ya jay ba'eiñ porque ya jay nipep mbumjang sujueiñ pur jay buba'at jay niap ra'uat pus rapu lem kua mananut que rajuik es ban'eiñ y cuando rajuik taljeung pus kua mananu que buruan jay tin'iajay o buruan jay puma bubat o cuando jiuk labajauk que kinjia peuk lava pus juy lajeung y de kujuy pus kauk lanu'ut pu larut maiñ rajuik se kua lasap que latse'eik es pa manamat peuk jay ma kaljun xikil o mana ka manamat kunjua pu rajuik <noise> kua bat'uajan <noise> pero maiñ rajuik lanu'ut que si basem porque cuando jiuk kua latsu'ut pus rajuik ya maiñ nipep mbumjang kua natuajan porque rajuik nju'u kua jay butsu'ut y rajuik maiñ tsa'au se kua jay batsu'ut o lutsu'un rajuik nip mba'aut rajuik nipep kua manatsejep pero lichajaun porque ya nipep kua manat'ujana porque rajuik es li larut y nju'u se kua lujux lutsajap rajuik maiñ <noise> y se mbe'el jay banju. Y se mut pur rajuy nipep kua mbanju porque nju'u kua lujux lutsajap <noise> bupaiñ rajuik nip mba'aut rajuik lembu tsa'au y rajuik maiñ ba'em y rajuik cuando nda jay rama libiajay pus que es li'iui saria jay kichꞌijiñ pero no es porque li'iuiy kuba'au sino que ndajap napu kusap libiajay y ya y rajuik but cuando mbajau sania y ngusaung but pus rajuik mbajau sania buput pero cuando mut rajuik kun'ieje bubat rajuik nipep mbubut rajuik kun'ieje bubat y nipep mbunjang natsu'u nda le porque jay <noise> rajuik kua lasap que latsu'ut que no manatsu'u nda le rajuik l'u bi'iat y se kua lamejep nda ngunjiu pus jui ba'u napu ngunjiu si kua manama'an rapu li garut.